Ny fika <hesitation> afaka atao amin'izany ndraika rô a raha ohatra ka bitaka ny vola am-pelatananao a nefa tianao ho tsara fehizay ny <hesitation> hanina ohaninao dia mazava ho azy fa izay mahabitaka ny raha andrahoinao igny koa izany a tokony ho hatsarainao tsara ny mahabitaka ny eo ampelatananao a dia ianao tompony no magnatsara anazy a dia amin'izay a mihinagna tsara fôgna mihignana matsiro fôgna anao na betsaka na be na maro na maro na bitaka ny <hesitation> ny raha amidinao hanigna; ny vola amidinao hanigna eo ampelatananao.